יארן צוריק פלעגן מטבעות זיין געמאכט פון טייערע ארטיקלען ווי גאלד, און זילבער, און די מענטשן פלעגן אפשניידן די עקן צו אראפגנב'נען אביסל. האט מען געמאכט דעי שטיקלעך ביי די עקן ארום און ארום די ליינס און דאס הייסט רינדכיג אז מענטשן זאלן עס נישט אפשניידן און נעמען פאר זיך.